Nua lu le, é lɔ̄ɔ̄n bu ledum, yere na ghe ba ne’a alóó dum, ā yerebà ne o’ ketɔn. Lo néé kɔ meh o’ dum lee, sor a’mue é kēn o’ tɔɔn dum dō neh nu o’dōō, nee nua a’kɔ dōō wó’a. So le dum lee a’ lɔ̄ɔn, o’nɔ nu āān lóó o’ tɔghe na ghe pya dɔɔna neh. Lo néé a’taa e’su, a’su, lo nee anaa taa é’su ē lɛɛ nee borò. Ābà nu e’kɔ nɔ béé maa dāen i’wo ya ka’lōō, i-é o’bēē kɔ gara. Mue é kɔ alō āā lee but é ghɛ ā kɔ alō lee ka’lōō sah o’kɔne m’ns m’ku lóó si ama, m’dōō lóó bee’ms, maa dōō lóó bee’ma seh. ɔ’e alu kɔ meh o nɔ le dum sah o’dōō nu abɔlōō, o’tɔghe pya néé. Kiirasi bu le nu a’dóó. Dum, le dum lee a’dóó nyorbee pya néé wèè kɔ dō kɔ āē, a’lu e dum nɔ kɔ a’ere yerebà ale bu. O’ere yerebà naa bu le nu alō waa dóó. Wɛn ere yerebà āān bu’a, bu’a, ā iba nee lōō pya dɔɔna nej, bi gbaa dōō dō wò-sah kiisi. Akpè lóó pya néé, ākpè nee lóó a’lō. Ā ààra lō o’lo dɔ lóó pya nwii, dɔ lóó pya o’mana mana nehpya, ā dɔ lōō bueh, dɔ lōō gbo o’bēē ere na ghe. ɛrɛba kēn o’tɔɔn bae mueh sna kɔ meh o’dum lee. Ba’e nɔ nu a’ āān ba, alō o’ tɔghe nee wa